<noise> E! <noise> Taratasy momban'ny trosa. Ky trosa io izany mety <noise> gn'anolo <noise> talohan'ny <noise> nitoboky taminay tato. Da ino moa gn'amaliako an'izay raha tsy momba anakahy ka. <noise> Lafa avy eo gny tompony trosa dafa tsaraiko reo hoe aha fa tsy <noise> ato koa olo zao fa ahay mitoboky ato. <noise>